<hesitation> Kôfa mieritreritry la table raiky. La tably raiky ty ô fihin̈ana Kôfa hihin̈a, kôfa hivory. Alekôly koa misy latable avy eo midika fa anaty sa tan̈y <hesitation> afaka hamakiana boky karà karàha y.